Ny olo zany Lafa mandeha a Portigaly agny sa soa avao ny manandra an'ity hany raiky itia ny anarany Morue io zany ro tena hany mampalaza andreo agny.